Yunung tin taka dini, yunung nang ɗit kakwee kana kan takale lee nan dee mwaa nanghe nayi na woon vee na uri, nena bene na yina woon ve na uri nena na bene na yina woon ve veen kayee mwaa nanghe naa ɗeen shanka ti gbingtinghi dayee naa dit kanaa takale dinee naa ɗeen shanka ti gbintinghi naa ɗee shanka ti aɓalee yo shoo kanan yi tuka ka ganghi ka ɓare na ɗeen shanka ti gbintinhi, yunung ɗot tati tara nayaa yilli, ta tara naa wak yilli, ta tara yang kap yilli naa tara yankang, naa tara yangkang, naŋ yilli ɓee kwin naa woleɓeen shi nungkwee, veen yee yuniung ka woole ɓeen shee, veen yee koo naa wole ɓee tuminan meele dikwee nan tullii, tuminan meele dikwee nan tullii yin gab shanka niigoonan kane didii nenan ɓaaka na mele nu ɓakana kanlen niigoonanu naa manghe teen teeka yilli yang yil ka meele didi. Yelaakoon mee kini, baa nyween ba nyween shwaa, yelakoon mee kini, baa nywee ti goo, shooka ni baa nywee ti goo kwee nii shuulin mee ninyi nin baa nyiman nin daa lee mee ka dooshe nin baa la pii mee ka doshee, nin shalan gak, mee ka shiiliin lwee Kween shoo kanin baa nywaa dinii ti goo ni baa ka shwaa. Nii taka didii, nii yilli nungka fuk fuk fuk ye yang kwee ka yi nin shiilii nii yilli nung ko fuk- fuk loo kaa koo feuyeu feuyeu nii yili ka beeren ganghi, nin beeren ganghi nuu, mee ka ere shiilii shi kaa kakwee ti dooshi nyimam ni yo. Kween yaɗɗa ka ye yunung tin takalee kwen luk taga dit ka yunung ti takale di ni